Sáama a kpɛe senjé komu mbɛ a ma, mbɛ káama mbɛ kaŋ fia, ŋna baŋnde kaŋɛ fia mbɛ ji sii táa, ŋna bande jiɛ sia táa, ŋna bande jiɛ sia táa, mbɛ ŋna leŋɛ mbɛ a koɔ fɛɛ, mbɛ jii sii táa mbɛ a ko, mbɛ jɛɛ mbɛ a ko, amu mbɛ jɛɛ luma a káe mbɛ lɔŋfeŋ kpao mu bɛ ŋna leŋ, ŋna kaiɛ a bɔe jifɛ muĩ wunde ma kɛ mu mu kuŋ a lɔŋ na. Ai jɛɛ ŋna baŋnde mbɛ kɛ ŋna sɔkɛ mɛsɛ kpao kɛmu ŋkuŋ a maã lɔɔ mbɛ feŋ fɛɛ ŋna leŋɛ nuã koa. Mbɛ mɔɛ kɛnu mbɛ a ko wakɛ kɛmu ai táa kpoo káa naã, a kɛ mɛnu a bee niyɛ a táa kaŋ. Kɛ sámaã a kpɛe lɔɔ mbɛ ŋna mako mɛsɛɛ nu gbi ma wakɛ, mbɛ wunde maã, mbɛ koa koo, mbɛ jaɛɛ mbɛ wonde maã, mbɛ koa kɛnu kpɛɛ ma, mbɛ ŋna leŋɛ mbɛ koa kɛ a la mbɛ a kɔ lɔnfeŋ la mbɛ a mai fiya bɛna ŋna bande a mai fiyaa ai sa ai kikɛ, mbɛ táa mbɛ ŋna makoe ŋna bande makoe la, amɛ nu.